Migbale ukpoenyi mu kuyo gu menyizu gbe shi gbreyite ememi be mi bwabale awala iyims miyi onye imuma yada egboyi ukppo eshibo la uwomo yi ukpo eyebɔmimmo, gukoze mibwabele aku azonu to ukpoede shini ume okukpye nope amma kuma ngo du kiya gyi owomigyi mobbe emeɔgbmi eipayi, ogyami embi gyinana migyitelowomi eme womi lekyeki me isheshi tete ozuzu le rguŋɔ mbeto ɔte a ememi aku azunu ngo zambate woreke wobete amme kamde imite ememi owomibebe mgba kamde uwufo eyimmumɔ oyswute ogiri enyi yeloyi yietewu eshiwu kene yi adini kume oys wute chiet ume awu miyewu mea dur iwomote ukpole shibwo kunyo gu woji ogiri wu miyegewu. ele gba egye ro kiye mune ko okokpayi edomo balawumo memi agbongo ekpayime pes ekungo kezeme kai imbe bwɔkwɔ ewomo mogbe kume engo kiyɔ ngobo ngo zote ozu eningo kiye gne ngo zole kume kosu ekpayi lomo mewuwutele elongo ekpayi meŋu ngo Te onzu elongo ekpoyi anguwe, eloe kpeyi onye kamate emenyizu ba kiye kyele be kika be ukpolemale gyoo olopulale oloaputa yeseshimo oloapula yireyire, kume isa aninyizu ba obwɔdumeji ele okpazuari kuma isheshimo immbe miabe misobwo mizabate u'u lakiwotele mo, lo ekpayi bwakwɔ ngo mefingo ngoloyime ngo muonye mo befo oloekpayile ozu awo kudu okopayi ebwukodekwerimo do ngɔ opatari kpilikidi abwɔ me punu isheshimo ngo gyi lookpayi lo, okpayi wu esshi ngo gyi lo oateri lowu her zuwe mejeji amma kume befo olo apula ngo dombo iyese momo kume mba kume omte aku esheshi amma mite ishemi woshimo idegbe ngo gyite so ka zambate sombo renu gyiakpo ngo sote idegbe ngolo apulaenyi teyi reshi ngo kokogi. momo reshi eshigyi mukudu ngo shi gyi mukudu yibe kume isoyiupo izazute ozuwe shi reshimukudu onzu awu aku ozuweyame yaa mu kudu ŋole nyate ngokiyememe ba reshingo ngo kpogyi kiymole lakiyidu kaka resizu leki koko gyimo koete. bwɔkw kiwo edume muriyi gyedumewu mo ume okokypeyi gba ekokoreshemo egbomi bafo misombo befomidombo isomomo ishemimo idegba ngo gyiwo owzi akume wungo memeri momɔ gba ngo sombo renugyi ukpolene nyete kume geshi renu gyi ukpo ngo kpegyimale ngobi sombote kpo apul yi engu ngo isheshi mo engungo adakiyi ishehimo to engu ngo mukudu nga isheshimole to egbo yi akwo ngo iyite ozu eyituyimba ari yada te kudu ku ngowu egboyako ngo ma iyi shororo ika kudumo kena so kuye gyoo mime emebenemiteyi misombo ko ekombe anu misobo inde nga sombo, onzuwe nyema ishiawu, ishewu, ozume toyimoishiwu isheme amma oxzu wanyayima de ammonye kofi gwibwama, ozuweloyi mo kume ukpoyowukoyo kofi kubwama tebekiwobe ngo wote so la ki yidu ka ozozu lelo apula yesheshi meguwu ngolo apula yesheshi kuma enyingo aku enyi yeshishilo amma apule yira enyingo ngoyeyi mu edo ekpema mu kudu gole ko ngo yamɔ kongo yamemo apula yi ngo loyi awu kekekima ozozu. azote ngoyime yses ekpeyi bwɔkwɔ elode yese opetan wu bwɔkwɔ elowu atarewume jimshi awiu ngo mewu gbe zole ide gbe ki nyeme lesu lofayigba umenengo esongo iso yodu kiwo amba mo Ke onɔnuwe kiloyi ke vygute ele isheshimo amme kume amenyizu gyoo mbefo ngo sombo de otulambe, tolamba isheshimopa, ide ngo tslambe ngovyugo kiyimo amma ngo vgugɔ onɔnuwe ngo monye kume onye ngo mole aku wengc kekimo, akuwizu kirizu kuma iso yiuypo izime kele amakizu nu kudu gole kizu wakpale eyimo mbwle eko la emeshen mbafo gyoo ki gba iso yiukpo edome kume isheshimo isoyi ukpu izaute ummego akute onzufo saidai ng bsa wu ngo bewu ezuyiwkpo de gba a belu akpolemule amma mbefo zu onyamte kaloshi engube esheshi mo be owoeŋube yaa onne, orebwɔ zelete ade yesemine kogbemi kuyite nga, kuyi tenge eliaku ozumeyi iso yikpo kena ishoshimo so lekiyidu ozuzule turu gbele ukpo ozozule wo lelo eyeyi iyi fo menguwu ozozule lo ekpeyi yifomengumu kamete imi mingole miyi mukpo koyi idame te ukpo le kyomi le turumi lagbe lisowu kiyekye mbela ozuwu kyekya momle kogbazu ku kpalsa, ɔnugafo ɔnuwu mbele okowu osiso isoyi ishemi ate kamete okele angle wade mawute ɔnutogɔt bete oyi eshi reshiwu ewu omo Shingo memi mingole gbe mishinyimɔ mibew inyishimo bako mika minyishimo yi eduwole mɔmɔmɔ. milo kodekai mimikpo moreshimi mishigyi ewumo mishigyile mishigyi kwe we bwɔkwɔ amenga, inde gbe amangga me isoyikpo izezute aku igbomo ozunuemanga ebebo ji aka murinyi gyifo aku. igbomo so lakiyidu ko oziou koko enguwuma lekeko reshi wumo emezume leki yinmo mizome mo emeshi gyoo emezu ba kekelele mbwle kinde ukpo koyete ukpo edego le lobo egbo yi esheshi kudu kwɔle kuka gybɔ ngo yese emmazu azonu eme akute kpin gyoo aku ello binga elle oto kukpe kwɔlu kwɔle kokmepule iwomo mikpakwolu kwɔle okomepule iwono mikpakwolu ji te eduwo yi ozu okuwiya a aa eduwo yozu okuwiyima tenga kume ngo yese yi akukizu bwɔkwɔ ki kpala eyimo le emme opweiso yi betebwofo, opwa isoyi bnyibafo kuwu gunbe ba kimo tela lakitidu misole ozuwu migbomuo labayi lakpami emme mima miyibwo amma mida koyete ukpo edogo leshokw leturu gbede emma zu kelekele bela ukpo kids ukpo ukpo koye te emmezu leku emme bwɔkwɔ lolonzu lovia mo mukudu kwɔle mo edego bayi ke kpezu bwɔkwɔ kingbongomo de gbayi ke. Gbayi kpezu ka nyezu koyezuma a emmazu lo showine laku emme bwɔ shizu reshi yame mu kudu gɔle mo so la kiyi idu kalɔ ki vyugɔ mewu yesu lakiyi idu kala ki vyugɔ yadete kigbe yi kikpa esu lakiyi idu kalakiyi yadete ki gyi esu mbafo oyekye mbalɔ esu amma ki gyi esu mo kuma igyesu mo ele isheshimo iso yiukkpo izazute gyi engo yadda te ngo gyi ozu awu mo babefo zu bwɔkwɔ oyi kiye gyegyi e eyi ekpeyi eloji ate elofo ummanyiwu kuma eyi mɔmɔmo isheimbo so de keyiyi shinu ka uwu tele lelo koko wuwuma enyonyre mo enguwu leshi kudu mo ishekudu yengu ye kokayi aku igbomo isheshimo Ozunu wofo me gba eyese e sobode ene wofo a bamieze te okokpayi uwu loroi lopwo anyiwu eshibi umme okpayyi amo kudu de umele abo kokudu tayi ozonu mofo egyi di ebo aya umele aleme ayawu kuwo gube ozɔnu wufo edɔte amatele bimo amme bafo kume omaka mata aku migyimabe iyifokizu gba kiboyile kinzu ekokpayi gyomete azɔnu bafo owotayile so lekiyidu kele kinuru. la ki gbele ikpo kde kiso kekkizo esshi menŋyesu, enzubira ukpole toyizumo, ɔnunende kkiw inzubeshe shi gbe aku onyewu kudu golele inzu biri isheshimo kids koyete ukpole ukpo edego lekizu ewo mosu menyi yi ukpo